بالطبيعة الشعر مازال عنده دور كبير معنتها في العصر الحديث اليوم معنتها الشعر ماهيش وسيلة تعبير جمالية أما هي يعني آداة باش الواحد يعبر على الهوية والأفكار والمشاعر متاعو، <hesitation> نلقى الشعر في العديد من المجالات مثلا في الموسيقى، في الأدب، ومع تقدم التكنولوجيا والتطور اللي نعيشو فيه الشعر والا معنتها أكثر وصول للإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي.